Ndikka mi waɗa yaadu e giɗo am gam min ndura geewal, min ɓeita ɓadindirki e takkindirki. Gam yiide amin cembiɗa, beido min keɓa seyo e jonnde jam.